Kaugu ginigira ta ra vinun na kilala na mur, iau nurnur ba ina kap ta bona papalum, ari ba kaugu mana application pa dia ta vana bulu, iau nurnur ba ina mal kaugu ta vana papalum iat, pi iau iat ina tia tibuna kure pa iau. Tago go rae, <hesitation> a go ra tarai dia papalum, kir dia, tadap ra papalum ta kadia ni ongor, ari ba ta niurum akamanama ra balana na office, io u papalum. Ari ba kir ta niurum io una tia tikan dekdek boko. Go ra mana magit dari, dari ba i tur bat vue ra, ra pel mana magit, i mal dat ma go kada country kir i manga takodo, tago da tia malmal pa ka ra mana niuru dat ma pa da nunuk ba go ra papalum, pi data vapapalum pa ra kidoloina tarai ta ra kidoloina na gunan, ma pi data papalum. So boina pi ba, ari da pait ra mana papalum, data valaria pi data tibuna tikan pa ka da ta papalum nina data tibuna maravut vargilene pa dat. Io, a mana papalum i ki, dari ba ari u gire ta vana magit nina u mainge pu na paitia, ba u mainge pu na maravut ta vuana me, nam dari ba kaum, kaum ririvon kabula damana. Io iau, iau girgire ari ba pi, tago ra twenty twenty-four tuk tar tara twenty thirty-four, iau nurnur ba ina tadap ta bona magit, ina maravut ra pel tarai. Kaugu mana nuknuk pi ba ina maravut ika nina kir ba pu na maravut vaki doloina tavuan ma pi nina ka ta vana nat na magit ina paitia, pi atleast ina maravut diat tar tai ta vana manga na kini nina ure kadia ni boina, tago kaugu tota ma kaugu gak, di ga tia tova iau pi na, pi na marmaravut ra tarai. Ari kir kaum ta money ba kir kaum ta magit nina pu na tul taria tai ta vuana nina pi u na maravut vaki doloina, nina ta vana pede magit akamana nina u tele pu na maravut me, <noise> u na maravut me ma a Luluai na ga vodone vaki doloina ga. Io kaugu nurnur ba <noise> tago ra vinun na kilala na mur, kada government na pupukuai, kir na manga vongo ra tarai Nam diat nina da pilpilak tar diat tar ta ra kini ara ra balana parliament, pi gal diat ta valaria iat pi diat ta maravut ra tarai, kir pi dia ta vana ka pi dia ta lolong ra money tago nam ra money nam, kir ka diat, a money kai ra tarai iat kabula nam, di taktak vue ta ra tax. Io ba da van tadav ra mana bunura dari ra pal na mait i kaina ba a vartovo i kaina, kada government na use bulu ta ra money pi na maravut ra tarai. <noise> Ma ba na maravut ra tarai na lue pa dat tar ta ra bona kini, tago ari data kiki ika dari ma data gigira vakuku ka, kir data boina. Ma pi data tur guvai, ma data tata pa ra mana lualua ba avet a mana tutana ka dari u, avet kave mana niba akati, ma pi ari ave pilak pa u tar ta ra parliament, u na nuknuk vake avet, kir pi u na gugu ma ra money nina kir kaum, tago a nirara nam u na ian boko ra vuna, vuai nam ra manga na papait damana, ,ma u na valaria pu na pait ra mana bona magit nina na maravut u mana maravut avet, data vura ki ta ra bona kini. Bula iau mainge pi na vadekdek kaugu nilaun ba ari ba itia kakaina rana ka, atleast ina pait ra mana magit nina na maravut pa iau ma kaugu family ma natugu ma kaugu mana. <hesitation> Io ba data pait ra mana magit nina, pi data maravut vargiliane pa dat, dari ba data papalum na uma, data valaria pi da pait ra mana magit nina na tibuna maravut pa dat. Tago ari data ki kiung pa a mana enana pi dia ta maravut dat, pa data boina tago, go rae, a mana tarai a vaden dia nuk pa ka dia mana mamainga ka, kir dia nuk pa ra mana niba kai ra tarai. Io pi data ki kiung pi ta u mana dia ta maravut pa dat, pa data tadap ta bona nilaun, pa ta bona kini. Io i boina pi data papalum dekdek, data vavatur ra pi, tago a pi a nian ta nam. Ari ba pa u na vatur ra pi, pa u na ian. Io i boina pi ba u na vatvatur iat ra pi tago a bona nilaun ta nam. Ari ba pa kaum ta, a pi, io u na lul pa ta pakana u na papalum na uma pa tana, pa ka ta uma. Io, ari ba pata pi bula ba kir ta na i tul tar a uma tar tam. A umana akamana nina dia, kap ra varogop na nuknuk dari u, dia mainge pi dia ta papalum dekdek ure ka dia tik tikana barbar tamana kini. Io u na tikan bulu pa diat, raring papa bulu ure diat, tikan pa diat ma papalum guvai ma diat ma u na move forward ma diat. Tago, a tarai go rae, kir dia dari mulai iga ania, pi data varvartovo dekdek ure go ra mana magit dari. Ma data gire na ilam ia, ba go rae u na tur, u na tur dekdek ma u na pait ra mana magit nina u nukia ba na maravut u ma na maravut kaum bartamana, ma na maravut kaum vina vana ure go ra nilaun. Io go ra vinun na kilala na mur i ki ta ra lapar ra lime ra Luluai, tul taria ka ta ra Luluai Kaum ta manga na ririvon akamana ba kaum ta manga na magit akamana nina pi u na paitia pi u na move forward me, u na nurnur ika ba a Luluai i ki ma i volongore nam kaum mana niaring, i volongore nam kaum mana niba, i volongore nam kaum mana kinail pirana ure ra marmaravut ure kaum kini, dari ra tutana ba vavina ba kaum kini varurung ma kaum <hesitation> a kini na bartamana, boina. Io bula, pi data nunure ra marmaravut vargil, ari u gire talaim ba i iba, maravut pa ia. Tago na mur, kan kir ia nina na maravut valikun u, ta ava, ava nina u tar paitia pire nam talaim, ta vana enana na maravut maravut valikun u. Io pi data gire na ilam go ra mana magit ma data valaria pi data papalum dekdek pi ure ra ni boina ka dat ma a ni boina kai ra, kai ra mana enana nina da papalum guvai ma diat. Io kaugu mana ririvon i ki, pa iau nunure ba ina pait ra ava boko, ia kaka ba iau nurnur ba a Luluai i vatorome vapar nam iau tar <hesitation> vung ia ta ra limana. Ma pi, iau iat bulang ina tul tar kaugu nilaun tar tana, pi ia na lue iau mana pait ra mana magit nina na boina ure iau, mana boina ure ra mana enana bulang.